Ny fomba fagnamboara hagny kidikidigny nefa masiro amign'akora dimy zao da zao no gn'hitako agnaovagny anazy: karaoty ny lasary, korizety ny lasary, soflera, betteravy, asiagnao ovy avy akao izy, ovy <hesitation> avy gnagninao raha ovy andrahoy io da hagny vinaigrety.